Sinukuréén sanja sirooŋ mé numaal sa kantmé jicaŋéén so soomé: érigee, ébalaas, ékoling, étuguuñ, énaab, éfool, gawoga, ékuub, fumoja maal, gulunca, soon gupélikan, soon guñaal, soon ékaaw, ébekee, érunga faal, fuñooŋ, balilay, ékuunk.